Qentë tregojnë dashuri ndaj pronarëve të tyre duke tundur bishtin, duke i lëpirë dhe duke kërkuar kontakt fizik, si të shtrihen pranë ose të vendosin kocën në prehërin e tyre. Këto gjeste janë shenja të qarta dashurie dhe besimi.